Enkoko ziramanya bakama baazo ahaakuba enkoko yaakureeba, eriija eriirukanga. N'ehi wookwija oine ekiibo mungaro, erateekateeka ngu harimu ekyokurya. Kirarugiirira okazimanyiiza ota, ni rukundo ki ei ozoorekire haakuba nka nyowe naija n'ekiibo kyangye, enkoko zo ziramanya ngu zirenda kurya. Ziriije zirirukanga kureeba niki ekiri omukiibo.